Champo burunas teriyon ha umungo kumpa nung umi nang kumpa sa ae loto hohore ko loto ho gasa hidi naf terugo to wujido gasa makoni kumpa walantok kumpa waliman se yungu foman wo gira gasa se wo loto ho ita champo man tima